ګوړاخر د اس سره ډير تفاوت لري، ا شکل، رنګ، پوستکی همدارنګه ا سایز یا جسامت د بدن، اوازونه او ام په عمومي څيره کې کاملاً سره فرق لري او په اسانه ګوړاخر د خره نه جدا کیدلی سي.